Барои ман садои шаҳрӣ рамзи ҳаёти пурҳаракат, тавсеа ва фаъолияти доимӣ аст. Ин садоҳо гӯё, ки як симфонияи мураккаб аз нақлиёт, одамон ва кори шаҳрро ташкил медиҳанд. Ҳарчанд баъзан садои шаҳр метавонад ғавғоовар ва сарсахт бошад, вале он инчунин рамзи имкониятҳо, рушди фарҳанг ва тамаддун аст.